<noise> Sôs tômaty, <noise> sôs espagnoly, <noise> sôs hollandaizy, <noise> sôsy besamely, <noise> sôsy môrné e, <noise> sôs sobizy y.